Raha ôtran'ny amin'ny anahy zany aloha a dia ara-dalàna ny fampiasagna ny technologie. Ny maha-ara-dalàna azy a dia voalohany indrindrany a, tsy dia magnahirana amin'ny hoe sahiragna hikarokaroka zavatra maro be tsy hainao agny ianao zany f'efa ao agnatin'io technologie io a dia efa afaka ahitagnao ny raha eragninao na karohanao a dia zay maha-ara-dalàna anazy sady manita-tsaigna ihany koa izy io raha ny fahalalako anazy manokagna.